Gne karazany e akanzo rô da arakaraky e fomba hoe fomba indesanao an'azy toeragny indesanao an'azy, ohatry zao hoe handeha hizoso anao, hagnano bazary anao da arakaraky izay e ankazo isikinanao, zay e karazany, magnano tee-shirt anao, magnano robe anao, magnano sôrta anao, izy aby zany.